E fikarakara gne e laoky andranomasy mba sy hamparary: da izy vô tonga iny, vô avy andranomasy igny tonga da karakarainy na tonga da ala gne raha an-trokiny, na ahisy agnaty frigidera izy da sy ania mihoatry ny efatra andro na telo andro eo.